Telephone twali eddi el dafy elimeni. Adem telephone na agien يوم <hesitation> kir toura masha toura falin, ممكن enan nae <hesitation> عشرة ساعات talg ممكن telephone ga domeda teagay, يعني زمن زمن deegdae eka adem domi telephone na, <hesitation> esan telephone ta eddi daffy elemani telephone eseen essen tagni mo يوم tangi mo khalsemo a toura falin دنيا leka mogi enin en. <noise> telephone telephone esan مصيبة enga touro eli uoe dogo.